एक्झामीच्या खातीर असोव किवा स्वताचें ज्ञान वाडवपाक मांनीक जर तीर कायांक शिकावत जयें जाल्यार तेकां नोट्स ते काडुचेत पडतात नाल्यार आइकां घ्येवोन कित्के दिस मानान लक्ष्यान रवतला। <hesitation> मानान जेव्हा कोण कायांय बोलता जा उपयोगाचें आसा ओर तुमका शिकायत तेव्हा तेचें मुख्य विचार बोरों दोव्रुंग जायें जेनें करुं माजेर तेचेर आणिंग माठ्चां वाचून आमी आमचे नोट्स काडु शकतों आनी ते आंच्या लक्ष्यान पाठ् करच्या अदि उर्तात तशें आजीवन।